Jaereta joujetayae tembiu tataguevae ombojeereta, okaru ndaye mokoi ye arape ndeimboveyave jare kaaruyave jetara reta ndie jaeramiñovi <noise> jareavi jaerete okaru esa ojotako oyemboe guraja iyeupe itapequera sandwichs <noise>